कारपेट बहुत तरिका होवेला आ कौना कारपेट कैसा साफा होवेला उसब आदमी सब के दीमाक में रहेला घरमे रहेवाला कारपेट प्राय जैसन जमिन मे विसाय के परइए जौन विभिन्न कृयाकलाप कैलासे फोहोर हो सकेला जैसे की लइका सब खेलेला घरमे मेहमान सव आयला के कारना छे कहियो खाना ओना गिर्ला छे फोहर हो सकाइए फोहर होयला के बाद सरफ पानी या कपडा से पुस के साफा कर सकेला यिहे एक तरिका बा साफा करेके ।